Sakafo telo matetiky ten̈a ny lafo amin'ny hôtely àby àby io <hesitation> vôlôhany asiety defri demer edy e, zay ten̈a ny lafo mety eo ho eo amin'ny dimam-polo arivo ariary eo zen̈y araiky- plà araiky. Bôkà eo <hesitation> resaka langosto fo efa-polo arivo ariary eo fo zen̈y. Avy eo amin'izay resaka pijà, io zen̈y mety mahavy ziskà efa-polo arivo ariary.